<noise> Ranomaso-pifalia gn gnanakahy zay satria akory tegna tsy nanampo igny ka nisy an jaridaina mazika zao koa i tragno igny. <noise> <hesitation> Da indesiko agny gn'anako soa hahita fahasambara. Da mba indesiko agny avao koa gny vadiko qgn apahitako raha soa agny mbô tsy niaignany.